Ma tahassiq kimmähe oppiq laulma. Mul om, tuu om esiki mul suur unistus, et ma kuiki mõistnuq lauldaq. Saanuq sääntse eräoppaja ja opnugiq laulma.